याद च ज़ब तुमुन मैं थें अपना सपनों की यात्रा का बारम बताई छौ त मैं आपसे या बात करना चांदु छौ कि आपका साथ मैं भी वीं यात्रा पर जाण चांदु छौ। ताकि हम दुइ वीं जगह पर जैक अच्छे से घूमी फिरी थें वीं जगह थें एक्सप्लोर कर सकूं।